Ofo ka ja deleboru, ogbo oou, ogbo oou nasan eleele agba dale. Owa ogbo oou weeh oka ou oou, towa ou oou kara ru nah owa nanu rawiraru are-oou, oka la darenbe nsai tar weh couree ka oo, okaju oka foe ojakpo sabeko owe kpenru foe ojakpo. Bae foe wa ojakpo bae, oka gbo ekpikpi jakpo. oka kpor. Towa kpor, boro ka fo obere osonu, gbere osoe na bo, oka fo obere osonu, oka boree, oka aru ar. Towa fo weeh aru ar, nari otar nton nah ojakpo, nari enu ra weeri onanton, naeri enu ra weeri onuchiri, naeri enu ra weeri okabeoou. Te ojkpo aton bodo weeh, agba ka teh abo ko dere ka gbebo weeh weeh wesinsinso bura. Toki seen bura ojakpo, weeh abura. Otamebo, ofeme ekwerere akun otor, oka or. Atungu jua weeh orma, towa or oka loiru, Oka see choe towa choe weeh, oka bor teh ojakpo oka bor seenye aru ojakpo abah atoraru ate aloor oteh-geta rah bae ahn ahn teh bra ila bra own kparan oku dele kure ogunlero aran garri, oka chu looso bo gbowe innenu weey weeri equen, doso bae weeri mpasa, doso bae weeri ekuru, doso bae weeri opee. Doso agbor okanni, weeh bae ke kor doso agbor okenpay weeh bae ko owayasanra tobe dele ahn garri. Towa chu ojakpo nonee wa boor labo ate, oka chia ra kara dele sai, e sai ka gwan kara gen sai. Teh na sai ratofin oweeh rah ofan jakpo rakara chu chu titenru weh kra kunwe kun njinjo kagbe. Ara sai weeh oka chu oppee ima bra san okpepe wa dele ahn. Wo kra ahn towa ahn wa kae, abeye ntan achichiye aru ojakpo abale garri, abaye achichiye, abale garri. Tan geme garri tan wa ahn weeh, agwanru bae waa baree deye. Bae gwanru deye, oka iye nmu abonsan seenye fimaari seen nmu aouri, sai nye ka kra chu wara nmu ku gwama ra be baela nja eh garri ra deye. Nonni nee bae bae njakpo, abon fo nja bae ojakpo chan nii. Dora nne nja ra aru sai njakpo ree, a weeri ye nja jaku, okun nchia weeriye nja ojakpo neriye soso nmu ra ka tei, tay kara tei, kara achu akpa barayenja ra gbora lo bae njakpo towa fo weeh ojakpo a fie so wee. Weeri nja jakpu, okun nchia weeri nja ojakpo, oka bura ojakpu yo oka wen mmu, towa or weeh, oka wen nmu raka teh, kai teh, ka loo, eloo ra kara punwe. Nja wen nkpikpe gbere pass njaku ofesai doran sai eta eleme. Oka chu asai yo, oka fue nyime, oka moo e sai ofu esai nonii nasan <hesitation> or ean otar ra gwan or ear ewo, elele or ean oro. Kwa fue a sai yo towa fu asai, fu asai oka chi ataru, towa chi ataru weeh, oka sunw towa sune asai weeh, ndonee weeri oloobo sai, ayon nasan onsi odido on bere un araba on eh akah bae asai ka meh nebo oka si oka weeh ka loobo asai bebe nah bae sai agbo esoi agee yime. Towa lobe asai eka gwan so ehn ehn orobere. Sai gbaranju sai ka ban tomo sai gwanran oka si so eka, ka moe asai, kara towa juen otoh <hesitation> nja rake furah sai eta eleme bo obinoo, obinoo nona doma sojie eh weeriye obinoo eleme doan, onee eh weeriye obinoo thomasee doan. OKun sirin nsan bae agb abbey bae weerie ayon. Ra fuary endiry wen obinoor oo ka foe, towo foe, oka era bana. Bino towa ngba ka te abo wey sese kun afie sai ton abo a fie. Oka si coo towa coo, e tien deye oka gbae, agbae injo raka oor jenjenseyen arari raka oro.